په امریکا کې زه په دوو مختلفو ښارونو لکه اسکندریه او ووډبریج کې اوسېدم، ما دوه کاله په اسکندریه او دوه کاله په ووډبریج کې تیر کړل. اسکندریه ښه وه خو ووډبریج ډیر ښه، پاک او ښکلی دی.